Mi sawran mo dow to o wolwan haa nder himɓe o te'ita o wallina hakkiilo maako nden to o dari o wolwan taa o tokka laarugo gite himɓe man bako o yaha bo o tokka lornitaago wolde man feere maako nder suudu nden to o yahi nder moftande man tokka nandugo mo bana feere maako on haa babal man.